لوكان نبقا ثلث ساعات في اليوم مندير والو أول شيء نديرو هو لكونيكسيون نكونيكتي بالأنترنتت ممكن ممكن نقرا كتاب ولا نتفرج تلفزيون نشوف الأخبار و نتمتع بوقتي بالاك مع العائلة.